Apart from liberia, I na go sierra leone I was in sierra leone I was in ley place ley call fiador I go to ley place ley call bo I enter ley place ley call jenema I visit ley three area in sierra leone